Guꞌn sdzaꞌl ldoꞌná isedná lo xlaꞌndná isednu naku porke dupaꞌná nak minn sdzaꞌl ldoꞌ c̲h̲owu y xka mod xlaꞌndná iluwná de ke xlaꞌndná ic̲h̲ixkwaꞌnu kad or lëꞌxi xlaꞌn gowu, <hesitation> guꞌn c̲h̲eꞌn c̲h̲ixkwaꞌ nak lo më xiuwu, giat iniy xkëwune gana iniy naku xiaꞌwu c̲h̲aku nkob xiuwu loxga dzekna sdzaꞌma figur naku tib gis naku tib bas o naku tib plat o naku tib dzil xneꞌ minn neꞌg, loxna xiuw lo nizëd c̲h̲eꞌn loxna sdzinu c̲h̲aku x̱oꞌb, xka mod c̲h̲eyu.